Quande o risseu o se sente in pericolo o l'ïsa i seu ponziggioin coscì che i predatoî ghe pensan doe òtte. O zin de mâ o l'é pægio. Comme proteçion o se attacca à un scheuggio e fa in mòddo de diventâ comme unna balla piña de ponziggioin pe proteze tutto o còrpo. Pe piggiâne un ti devi fâ attençion e usâ o cotello.